<hesitation> Fahaizako radara io karà detekitera fo zen̈y izy afahan̈a mizaha ndraiky mamantatra zen̈y hoe ino ino àby raha ataon’olo ndray tsy hita-tain̈a fa ambadibadiky an̈y. Aviô ahafahan̈a man̈ara-maso koa asan’ny zio zen̈y.